ഏഥേ കോപ ഇ ഉ അല്ദിന് ഏന്ക്ലേ മന്സ്തു ദ। തന്ദ തലിത അലോചനമന്തനഗ ഏന്ക്ലേ। കോപ ബധിഗര ബേധ ബേധ കരനലിപ। ഏന്ക്ലേ ഏഥേ അവന്ദന വിസേവലന്ദ അന്ദന്ദന്ദ। ഏന്ക്ലേ ഇസ്ത ഏ ജന വസ്തുലു അത്ന ഇസ്ത ഏ ജന। നര്മന്ദില ഏന്ക്ലേഗു ന ഇതന്ദ ഉപദ്ര। മന്തന്ദന്ദ ഏക് അപഗമന്ത ഏന്ക്ലേഗു കോപ। ബര്പുന്ദു മനസു അതന്ത്ര അതിപുന അസ്വസ്ത। അതിപുന ഏക് അപഗമന്ത കോപ ബര്പുന ഛന്ചേസു। കര്നമന്ത ജസ്തി അതിപുന്ദു ഏന്ക്ലേ ഗേരേത അന്ദ। അന്യയയിന്ദ പോക്കദേ മന്പന്ദന തപു ഗേരന്ദ്। നേരിന്ദ അപഗമന്ത ഏന്ക്ലേഗു ബൈന്കര കോപ। ബര്പുന്ദു അന്ദ കോപനു ഏന്ക്ലേ ഏ പല കോന്ത്രോലുമ। ലുപുദു ഏന്ക്ലേ ന കോപനു ഏന്ക്ലേ കോന്ത്രോലുമലുത। ജന ന ഉ ബൈന്കദ ഏന്ക്ലേകേ ഓനേ ജതി ഓനേ ജതിന। മല്ല ഉപദ്ര ബര്പുന്ദു ഏരു കോപനു കോന്ത്രോലുമലുത। തല്മേന ജിഥോ അന്തു പ്രത്യോന്ജു വിസേഅനല। അലോചനമന്തതേ ദുമ്ബു പോപേന അയ ജീവനത। ബൈന്കര മല്ല സ്തരദനേഗ പോപി।